<hesitation> Amy amy gn'entrée zany magnano lasary, ohatra hoe ke- magnano lasary kokombra zany, de ame plat itegna mahandro vary, ohatra hoe magnano vary <hesitation> miaro laoky zany, ohatra hoe legimo i laoky, de amle desera zany mihina vakazo, na mihina vafandra, mihina manga izay zao da mety.